Põvva aol om väega keerolinõ. Et piätki kas sis kastma tõtõstõ uma põldu vai sis <hesitation> ku võimalik sis määndsestki paisjärvest <hesitation> laskma veidikene vett <hesitation> uhtuq põllu pääle, et sääl peris ärq es kuionuq kõik.